थोडे भाज्ये छड दस बरे उर्पाक खातीर तेंका वोर वार्यां उम्कलोवचे पडतात। जशे काणे, लसुन आदी, ये अशे वस्तु अस्त जातेंका जम्नीची थंड वोलसई बरी न्हू। तेंका रोक्हदेत कोम येवंग लागतात नळयां एक तार ते पीद्यर जातात। फ्रिजान दोवरुनाई फायदो न्हा। समज येनका खुप दस बरे दोवरुंग जायें जाल्यार तेंची विनी घालुन ते खिल्यांग ब लोम्कलात दोवरुंग जायें अस्तात।